उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहर हैं। जैसे अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, आगरा, वाराणसी, कन्नौज, मेरठ, शामली, बलिया। कन्नौज के अंदर बहुत सारे गाँव आवत हैं। जैसे अंगदपुर गाँव तिरवा आंटी गाँव कन्नौज, औरैया गाँव, छिबरामऊ, अकबरपुर गाँव, छिबरामऊ, अकबरपुर, मजरा, कन्नौज, आगोस गाँव, तिरवा।